متابعة الاخبار بشكل دائم لها مميزاتها وعيوبها. من المميزات انك تبقى على الاطلاع بكل الاحداث الجارية سواء محليا او عالميًا هذا شي يساعدك تتخذ قرارات مستنيرة بحياتك اليومية العيوب ممكن الاخبار تكون مشوشه أحيانًا او مليانة بالافكار السلبية. وهذا قد يؤثر على مزاجك وصحتك النفسية